Nu, caz- caz- caz- cazvielahti de, de soquitl, de inun. tehcocuntequih, najah ya inun, nec, nec, necu, nec, nec, semeh nonec, necona para netlacua para notze, no, notequilia. no, noyeuan o notequilia nocoltoh pero pa plotohten ye nun. tehtecuntequeh tlin monamacah noche de soquetl, bourroh Pohqui inun najah inun, necmachtehqueh ion inun amo. nicoparoua, amo nihcoparoua inun, cazvielahti desechables. o noso de plastico, amo, amo niccoparoua inan, nicoparoua. nochi de artesania, livis a veces niccoparoua cualtziztzin. pero casi nah coparoua cazvielahte de soquitl, bourroh. porque, neco inu acos, acostrumbrado, uan neco no, no, nopueblo de Tetelcingo ya inun nochi tehuan, tic, tic. ticcoparouah, pohqui ye non techmachtihqueh, to, to,. tototahuanen naquel, necah oh tiempo oteuh, otictzicohqueh. uan ya inun, te, tic, tictequiteltiah hasta horitah